Kilitiran-drô kanadiany àby io ndreky, ny azoko onon̈o irô zen̈y maro karazan̈a zen̈y fombafomban-drô. Aviô fitenin-drô zen̈y aroe fransay ndreky anglay. Abôkaiô zen̈y Kanada io zen̈y tan̈àna araiky maventy misy faritry maromaro zen̈y an̈atiny ao. Mahay resaka lamoziky zen̈y irô. Mahay mandoky koa zen̈y irô. Ze zen̈y azoko volan̈iny.